To'rt juft poyabzalim bor. Ikkitasi yozda kiyadigan shippak va <hesitation> o- ochiq tufli. Ikkitasi qishki e- etik va yopiq tufli.